د غوښې خوړل بدن ته پروټین، اوسپنه، ویټامین بي دولس او نور ضروري مواد ورکوي، خو که زیاته غوښه وخوړله سي او په ځانګړي ډول پروسس سوې غوښه که ډېره وخوړله سي، د ځینو ناروغی، لکه: د زړه، شکر او سرطان خطر زیاتوي. د غوښې خوړل طبیعي او د بدن اړتیا ده، خو که چیرې موږ چاپېریالي او روغتیايي اړخونه یې په پام کې ونیسو، نو دا منطقي ښکاري چې یا خو د غوښې خوړل محدود کړو یا یې معقول بدیلونه ولټوو.